Somary nisy olana zava-dehibe nitranga konkoa izany satria nisy problema ana tany izay izany an dia tena mbola tadiavin'ilay olona alaina ilay tany an dia eo no tena lasa olana be, dia mangataka fanampinao aho izany hoe ahoana izany no tokony hatao momba an'izany an, inona no tokony aleha? Dia inona no tokony ho tanterahina voalohany momba an'izay satria lasa problema be ilay izy raha tsy réglé.